Ila ñy metatsy handrefeta raha, hahaiza ñy halava, ñy halavany ñy tany zay, halavany ñ'olo zay, havalañany ñy siky zay, lafa teña ro ivily sike mila metarye, lafa teña ro ivily tane mila mañametatsy koa, manahakan'izao teña lafa hamboatsy latabo, kitrely metar'iaby.